أول ذكرى لي يا صاحبي عندما كنا ننتقل من مرحلة الحضانة حتى مرحلة التعليم الابتدائي، تعلمت أنني قد كبرت وأنني سوف يقع على عاتقي بعض المسئوليات